Занбурҳо бо ҳамдигар тавассути рақс муошират мекунанд. Вақте ки як занбури коргар манбаи хӯрокро пайдо мекунад, ба зумра бармегардад ва “рақси зигзагӣ” мекунад. Ин рақс маълумот медиҳад дар бораи самт ва масофаи хӯрок нисбат ба офтоб. Тарзи ҳаракат ва суръати рақс нишон медиҳанд, ки хӯрок чӣ қадар дур аст. Ин роҳ ба занбурҳои дигар кӯмак мекунад, то онҳо ҳамон ҷоро ёфта, ба ҷамъоварии хӯрок раванд.